والله الزول لو داير يقرا بلقي الزمن، ان شاء الله يحدد ليهو نص ساعة كل يوم. تكون مخصصة بس للقراية برضو ممكن يستغل اي وقت فراغ ،مثلا ممكن يقرا في المواصلات او في الاماكن البكون فيها ساعات انتظار طويلة <noise> دة غير انه في كتب مسموعة كتيرة متوفره علي الانترنت. بيقدر يلقي مكتبات فيها اغلب الكتب وحاليا انتشرت كتير شديد الكتب المسموعه فممكن يسمع وهو بيعمل في حاجات تانيه عادي ويستفيد من وقته.